נעמ כל ואחד חאס אלחק יכתאר ל־אלבלד לי ע׳בא יעיש פיה, לאן אלחריה פי אלתנקל אה אלאכתיאר גזء מן חקוק אלאנסאן אלאסאסיה, א־נאס כיתנקלו באש ילקאו פרצ׳ אפדל, חיאה אחסן, ו אמאן ו ה־דא שי טבעי ו עאדל, ו אבלאכן פי נפס אלוקת א־דואל ענדהא קואנין ו תנזימאת חאסה ב־אלהג׳רה, יעני חאסכ תואזן מא בין אלחק אלפרדי ו אלמסלחא אלעאמה.